Ta jukurai añetete sembaepuere yae <hesitation> sepuere ko opaete mbae <hesitation> sepuereta sekirei ayapova ipuere vaera añono kavi mbae yave jaeko sepuereta ayapo kavi mbae oime yave mbaepuere erei ikavigue rupi no ngara <hesitation> ikavimbae va rupi ya porque ikavimbae va rupi ngara jaekavi oe